די באנוץ פון וועקיום קלינערס איז געמאכט געווארן אראפ צו נעמען שמוץ אן דעם וואס מ'זאל עס דערפן אויפהייבן שטיקל ביי שטיקל, איינס ביי איינס, עס טוט אריין ציען אלע שמוץ אין זיך, און עס מאכט אלעס ריין און זויבער.